<hesitation> Jonngirko maaroori kam kuugal maako kannjum woni, ko njonnga maaroori, ko njonngane maaroori ndi ɓennda, ngaɗaa maaroori maa kecciri njonngaa-ndi ɓennda non no haandi, kannjum woni kuugal jonngirko maaroori.